ଭାଈଗନୀ ରଂଗ ଵିଶେର ଚିଂତା କରେଂ ମୁଝେ ସୁରୁଜନ ଶିଲୋତା, କଲପନା ଏବଂଗ ବିଲାସର ଏକ ଅନୁଭଵ କରେଂ। ଯହୀ ରଂଗ ମତେ କଲା, ସଂଗୀତା ଏବଂଗ ସାହିତ ଜଗତ କୁମାନେ ବଖଈ ଥାଈ। ଜୋଂଠାରେ ସୁରୁଜନ ଶିଲୋତା ଏବଂଗ କଲପନା ସଂପୁର୍ଣ ଭାଗରେ ପ୍ରକାସ କରା ଦେପାରେ। ଭାଈଗନୀ ରଂଗ ଵିଶେର ଚିଂତା କରେଂ ମୁଝେ ସୁରୁଜନ ଶିଲୋତା, କଲପନା ଏବଂଗ ବିଲାସର ଏକ ଅନୁଭଵ କରେଂ।